<hesitation> Fomba fanadiovana fitaratra maloto ah, maka eponsa de iny eponsa iny ah asiana ranon-tsavony de kosehina amin'iny ilay fitaratra rehefa avy eo dia akobana le eponsa, akobana amin'ny rano madio de fafana amin'iny le fitaratra de ny farany ah amainina amin'ny gazety ilay fitaratra de madio.